epano me be me ro wo oza na, oza me me re ruei ziezi me re the ebe kei marie re sasa oma kugbe marie re kieze ma rie re lu oware kpobi me te the ebe me re wo ore kei marie ma wo emehe eri oza me makie bi ye akpo so bo oke no me ro ro oza na olaye ome de voho, olu ome eko ovo me re the ebe kei mēre rao oware kpobi kei meje foro who ye mere je ta ni ke ene oye maive obe ro jo erao uwo, oza me me ore ruō ome thoho me rē rue thoho. Oza me ore je fi oboho kome mere je fi oboho ke, marie ma rie ma wo emehe. Oza mena ore re ro te ome mere je re ro te ore je rue eware kpobi ro kome marie wo eme he me te the ebe me re wo ore ke, mere ruō eware kpobi ke oza me marie wo eme ovo ho. Oza me orē fi obo ho rokome edhere kpobi oza me re no ome no o aye me eve wo lu te? Me me na oza me me wo eme ovoho ote dhera era odho owhe heere me re ta kie maro oza me ma wo eme he, ma vo oza me ma wo oware ovo ho mavo oza me ma be sasa oma kugbe ma be jo uwo gwe ewe oke je ke mere the ebe, mere iueware kpobi ero ke je fo ro eware ye, me re je kpo eki, me je kpe eki kpo zi no me the ebe mere je wo ore ke me re wo ore ke me re wo ore ke ino ko we be re ore? Tre marie oro marie owo emehe mavo oza me ma wo emehe.

Yo esejo me re je ta kie no we re ore no marie re wo me he mavee re eko vo mavo oza me marie re wo egwo ho mavre uye uye ro uwo me he uye ro uwo me he mavo oza me, mare lu ziezi mavo oza me mare gwoho mere the ebe mere wo kei mane uye mavo oza ma ma wo uye he ore no me no o aye me <noise> we ho no we re ore no me ve ta kie no me re ore no marie wo ewoho ma vo oza me wo owo oreno.